عاد أحب أسمع الأنواع مختلفة حسب المزاج، مرات أحب أسمع شي هادي مثل الجاز أو الكلاسيك أو مرات إذا الجو وناسة أسمع الأغاني الشعبية أو التراثية اللي فيها حركة وحيوية، يعني ما عندي نوع واحد ثابت أختار حسب ويش اللي يناسبني في اللحظة.